fɨrigoyǝ la kɨtakǝ wǝǝ, lóo toŋ láa taarɨ tuwǝ mɨŋkɨsa pɨ ŋ fɨ pɨ kpii anyɩŋ la taarɨ kpɛlɩ lóo koru eyee, akɛɛnyɔŋpǝ rɛ lɨŋ pɨlɨ mɛŋwǝ o anyɩŋ we wɨ ŋ taarɨ otuyǝ vovo anyɩŋ wɨ lɨŋ pɨlɨ. Wɨ ri fɨrigoyǝ la kɨtakǝ.